<hesitation> Zah koa very amy faritry araiky, faritry raiky tsy haiky, voalohany magnotany ôlo malôha zah hoe aiza ho aiza misy toerana misy tany mi- misy zah de aiza tany tokony andehanako izy koa ande amy tany araiky na koa <hesitation> mizaha na koa magnantso olo amy telefôny na magnantso namagna na mizaha hoe aiza andrefana aiza antignagnana mizaha boussole zany.